عشان أكتب رساله شكر لطيفه أول شئ أكتب تحيه بعدين أعبر عن شكري و أوظح الأثر وأظيف لمسه شخصيه وبكذه أختم بلطف وأقول أقدرلك كووول ما فعلته وبعدين أختم بتوقيع و أقول أستخدم توقيع مناسب مثل مع أطب التحيات و كذا تكون كتبت رساله شكر چميله و مأثره.